Mul määnestkiq esiqerälist stiili olõ-iq. Mullõ miildüs, et rõivaq ommaq mugavaq, ilosaq ja häste tähtsä, et nääq ei purõq kostkiq. Et tuu matõrjal olõssiq ka hää ja kvaliteetne.